Taka in yutnu nu i i te kuayo jenteyo, kuuyo in kaa te soni yutnun chi kata u´u jena´a, ka ja tuchi katoo kuento in ntute katoo in soja te nu koniyo jeeteyo te in, ji kanii skana in tioo sava tu, tu kajatu, tu, tuchi nu kuenta staakueyo soni katoo na so ja katoo te kaji´i taka yunu yua.